في يوم من الأيام، ضاعت عائلة من الطيور وهما فطريين في موسم الهجرة، والرياح كانت قوية والمكان ضبابي، وبعدين بعد مدة طويلة لجوا جزيرة صغيرة يقدرون يقدروا يريحوا فيها شوية، وهناك اكتشفوا إن المكان صار مكان ليهم ومأوى ليهم آمن.